लाकडा कापाक वेगवेगळ्या पांचो उपयोग जाता जाशे की लाकडा कापी सॉव जेचे धारदार दातानी लाकडा कापता। ही सॉव आनिकुई दुसरी बाषेना असा जाशी पाटोल सॉव जितुन बारिक लाकडा कापुंक जाता। आता चोडशे लाकडा मोटारान कापता।